Ta̱nda̱ꞌ na cwiwilꞌuenaꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ suljaaꞌ quitquiina juunaꞌ na majndyeti nnꞌaⁿtquie ndicwaⁿ ñetquiina ta̱nda̱ꞌ na cweꞌluaaꞌ ñequio nachi na nlquiꞌ chaꞌxjeⁿ na cwii nnom dulce mati jeꞌ nnda̱a̱ na nlquiꞌ ta̱nda̱ꞌ ñequio meiⁿnquia cwii nnom nantquie na macwaꞌ aa na nno̱ⁿnaꞌ na teincoo ndoꞌ nñꞌeeⁿnaꞌ ñequio nantquie na nlcwaꞌ ndoꞌ mati jeꞌ nnda̱a̱ na nntseiyaꞌ ta̱nda̱ꞌ ndoꞌ nncꞌueendyuꞌ joonaꞌ ñequio tsjo̱catyꞌuee chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ cwii ta̱nda̱ꞌ candyaꞌ luaaꞌ cwilacajndyu nnꞌaⁿ nmeiⁿꞌ nnom yuu na nnda̱a̱ nncwilꞌueeꞌñe tsꞌaⁿ ta̱nda̱ꞌ.